La kotaq rikeem om pues re' keh mismo nkikemaj qa kotaq kikeem nawila' taqee' pan relaq paat nawila' taqee' pataq wii'wal ahpa' nb'anara k'uxb'al nawila' kikeem la om taqee' ja'ar nawila' kikeem la om loo' ahpa' meer wii' wila janaj wii'wal man yah n'ika ta winaq chipaam kore'eet wula mood nqaq'aram jare' reh keh mismo nkib'an qa la kotaq je' kotaq kisuuq' je' kotaq kipaat ahpa' meer wiii' keh wula mood nkik'uyumsaa kiib' ruu' loo' keh nkik'uyumsaa kiib' reh janaj wii'wal reh janaj cha wii'wal y je' laa re' q'uun nkik'uyumsaa kiib' kotaq om